جدوں اسی شانتی بارے گَل کردے ہاں تاں، ساڈے من وچ کُجھ مکھی خیال اُبھردے ہن۔ جدّا کہ آتمک آرام، سماجک احساس، تناؤ مُکتی، سُرَکھِت تے نیائے، وِکاس تے خوشحالی۔ ساڈی <hesitation> شانتی ساڈے منوں استھِرتا تے آرام محسوس کردی ہے۔ ایہ ساڈے من وچ لوکاں نال سہیوگ، پیار تے سمجھداری پیدا کردی ہے۔ شانتی ساڈے دن چڑھدے تناؤ گھٹدا ہے تے دماغ ٹھنڈا رہندا ہے۔ شانتی دے ماحول وچ لوک سُرَکھِت <hesitation> محسوس کردے ہن تے نیائے دی اہمِیت ودھ دی ہے۔ شانتی دے ماحول وچ لوک اپنی پوری سمرتھا نال ترقی کر سکدے ہن۔ اس طرح شانتی صرف باہری ماحول نہیں، سگو ساڈے <hesitation> اندرونی <hesitation> ماحول نال ڈُنگا جُڑاؤ بناؤن دی ہے۔